انا ماني ناجحة بالتواصل مع- مع الناس اللي ما بعرفها. <hesitation> عندي ارهاب اجتماعي إنه بخاف مو بخاف يعني. <hesitation> ما بكون مرتاحة بوسط <hesitation> ال- الزحام وسط عالم ما بعرفهم عالم ما بشبهوني. فاتوقع أنه أي محل بيكون فيه زحام ما برتاح له.